लाल रंग शक्तिशाली और भावात्मक च। और प्रेम और जूनून का प्रतीक चा। लाल रंग खतरा चेतावनी भी दिःदू। लाल रंग हमथे प्रेम जूनून ऊर्जा शक्ति खतरा और चेतावनी दिलांदू।